Smoothie zany ndraiky karakarazan'ny karaha milk shake regny igny fao izy fa izy ronono avy ake am'zay afangaro fruit afangaro fruit zay tegna afangaro izy de miksegna agnatin'ny miksera amin-jainy izy de iny soma- karaha misy karaha somary mitovitovory zay izy de fa efa vita izy amin'igny.